नेदरलँड्स हो असो देश थय खूपसे वोड लेखक रवताले। आणि हांगली वोड सुंदर शेता पोवपाक लोक देशांतून येता। हांगर ख्रिस्ताव आणि मुस्लीम धर्म लोक मानता।